So mi naani un inni teburwa, teburwa ofis an waarata nder hoore am, ngam mi soodi ɗum e coggu mawngu